Kamera, bu kichik displeyga ega bo'lgan, optik vositalardan tashkil topgan obyektivdan iborat bo'lgan uskuna hisoblanadi, bu yordamida barcha narsalarni rasmga, yoki kameraga, ya'ni videoga olish mumkin bo'ladi.